चायनीझ् कल्चरखूप वेगळो आनी विचित्र आसा। हाचेर तेंचो सपराटे रूल ब चालता। हाचेर खूप मारक तासले डेकोरेशन आइटम्स आनी आर्ता आमका बाघुंग मेइतात। तसाट हाचेरला तेंचो जेवनाई खूप जाग वेगला आसाखूप डेंजर आसा आनी ता कोणांकाय पाचन तासला आसा। हाचेर ते गौतम बुधाक खूप मांतात जेंचा ज्ञान तांका भारता-सून मेलीला आनी ते तक्षशिला उनिवर्सिटी-सून आमचे ग्रंथ घ्यवून गैले।